Raha amiko manokana dia ny mandeha tongotra no tiako kokoa satria ny fandehanana tongotra dia mampilamina, ary koa mety tsy hiteraka harerahana be kokoa izy, fa raha mihazakazaka de mety ho reraka vetivety.